Enehere, afan eti eti atie afo ndidiọñọ, den owu ndidiọño utọ anwan eke enye eyemde ndido, nusan ndidiọñọ uto edenown enu enye eyemda ndido. Ntak edi nte edieke mudiọñọke denowu mudiọnọke uto anwan enye eyemde ndido nwan, midiọñọke uto edenown enye eyemde ndido, uto ufọk oro ikemeke keme ndidu ke emem ke nsi nsi, mmo enyene mfina iko, etọhọ ụtọ, enwana enwan kpukpru ini korọ mmo idiọñọke iden mmo bụ esed oro ke ito eke, ekesidi usem ndido nwan, ete eyin edenown ikud afen anwan ke ufọk oko emade, edọñ mme owu ekebup eyin anwan oko koro ete oro ọdiọñọde ufok ore mfan mfan esie ke ufok oro edi eti ufok. Ufok emi ete ma eka eyin oro enyenede eti uwem ọnyiañ ọduñọ ke anem midihe, midighe utọk. Enye odun mme owu ete kebup eyin okro ke ufok okro ke nyem ndida nno eyin nni.

Edide mkpo kpukpru usen mmufo idikip etu emi ayibi ete oko ayibi eka, emi ekesuñi emi, eko ekesuñi eko, se o nkud, nte afan eti owu ndiduñote, isi oduno̱de edem, edem, ọdoñọde isi. Oduñọde- e afan, ekud nte ke owu oro afan ma ofo. Nwan ikud nte ke denowuededi ebine imo do ke edu nsie afan ma- e, e yime nño iyedo fin, denowu inyuñ iduñọde nwan ikud nte ke edu nsie afan ma imo, emi midighe eyi isiere mkpọñ ndo asuana, ntik mmo ekud ete ke idighe nte nkekasede edi oro. Iduñọde ukud ifan ma ofo, ofo odiọño ete ke edi mkpo anate esine ma ofo ke ufọk ke nsi nsi. Nte anamde odo nwan edi oro.